í heimi við skulum stikla á stóru

stundum kallaður Ólympíuleikar myndlistarinnar en alls eiga um níutíu þjóðir fulltrúa á hátíðinni eins og þessi gamla listahátíð hefur alltaf verið þá er kjarninn í kringum þessar tvær stöðvar gömlu herbyrgin og

og svo hérna Garðarnir þar sem

eðli málsins samkvæmt áttinni og enginn sem stýrir sérstaklega þeim listamönnum sem koma inn í gegnum

er þetta bara sitt úr hverri áttinni en samt sem áður má

alltaf greina einhvers konar tíðaranda í verkunum sem eru sett fram að sjálfsögðu erum við alltaf að sjá einhvers konar úrvinnslu á í dag því sem er að gerast í veröldinni það eru álitamálin sem við sjáum í fréttum og heyrum af í í öðrum listgreinum það sem brennur á fólki eru eru þessi mörk sem

og umhverfisins eða sjálfra okkar og lífríkisins eða mörkin á milli hugar og líkama eða mörkin á milli kynjanna eða maður og vél það eru alls konar mörk sem við höfum höfum gefið okkur að séu frekar skýr en það er að losna um öll þessi mörk maður sér mjög mikið að fólk er að velta fyrir sér tengslum okkar við hluti þessi samruni á milli hlutanna sem er að eiga sér stað mér finnst það mjög skýrt í það er verið að nota myndlistina með miklu ríkulegri hætti en oft áður það er ekki bara þessi kaldi spegill heldur listamaðurinn kemur virkilega inn í verkið og umbreytir því með sínum hætti hvort sem það er í efni eða frásögn eða öðrum hætti við erum búin að sjá svissneska básinn og við erum búin að sjá Írak náttúrulega íslenska

er Frakkland þú sérð það bara á röðinni hún er

óendanlega löng þarna stóð ég í tvo tíma þar er listakona sem setur fram verk sem er mjög áhrifaríkt

ég skil að þetta veki mikla lukku

tuttugu mínútna kvikmynd og síðan eru gjörningalistamenn og skúlptúrar og innsetningar með þessu og það er mjög mikill leikur í þessu einlægni og gleði

á sýningunni núna að það er ekki svo mikið verið að benda fingri og maður fer heim með samviskubit af því að maður er svo vond manneskja og mannkynið á svo mikilli heljarþröm það er frekar verið að leita úrlausna og tækifæra sem eru í þessari óreiðu allri franski skálinn kjarnar þetta mjög vel gullna ljónið aðalverðlaun hátíðarinnar í flokki þjóðarskála fóru til Litháen framlag þeirra var klukkustundar löng ópera sem flutt er átta sinnum á dag verkið nefnist

sem búið er að koma fyrir á jarðhæð gamals

á pöllum á efri hæðinni standa áhorfendur og virða fyrir sér njóta lífsins á ströndinni en syngja um leið varnaðarorð um yfirvofandi

hörmungar heimsins í dag eru vissulega til staðar eins og í danska skálanum þar sem

mynd um hvað gerist

eftir að öllu lýkur

falleg stúdía á mennskuna hvað það er að vera manneskja þetta er þetta er vissulega dómsdagsspá en unnið með það á

hún er Palestínumaður fædd og uppalinn í Jerúsalem en lærði myndlist í Bretlandi og Bandaríkjunum

hún flutti til Danmerkur þar sem hún fékk ríkisfang

er einnig haldin stór alþjóðleg samsýning í

heiminum til að setja upp sýningu sem ber yfirskriftina megir þú lifa á áhugaverðum tímum ég man þegar ég fór á Biannale inn fyrst níutíu og eitthvað þá var

þetta er orðið raunverulega alþjóðlegt það er líka ótrúlega gaman að sjá hvað að koma til baka það eru alls konar skrítnir skúlptúrar og vídeó í bland og málverk og allt er í gangi myndmálið er að tala við mann sem var fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringnum árið tvö þúsund og fimmtán er einn þeirra sem tekur þátt í samsýningunni hann leggur fram þetta verk fyrir aftan mig þetta er flak af skipi sem fórst á Miðjarðarhafi árið tvö þúsund og fimmtán að minnsta kosti átta hundruð flóttamenn sem voru um borð týndu lífinu eins og gerir þá gengur hann rosalega beint til verks og gerir verk sem er gríðarlega áhrifaríkt og fer algjörlega inn í kviku hann sjálfur er heldur til baka

hefur gríðarlega merkingu sem er þetta skip sem sem fórst með ótal fjölda flóttamanna á Miðjarðarhafinu og lá einhvers staðar í í brotajárni hann dregur þetta skip fram og og beinir sjónum okkar að því mjög áhrifaríkt verk þegar maður leiðir hugann að því hvað liggur þarna að baki um helmingur þjóðarskálanna eru á aðalsýningarsvæðunum tveimur en hinir dreifast vítt um borgina hvernig er hægt að komast yfir að sjá alla þessa myndlist á örfáum dögum ég reyni að vera mjög lífrænn í þessu fer í marga hringi og gleymi að skoða hitt og þetta þangað til einhver bendir mér á það tekur tíu mínútur og svo eins og þegar ég reyndi að komast inn í franska skálann það tók tvo klukkutíma maður